मैं अगर मैं केकरो ऊपर कॉफी गिरादेहु या कुछ भी तो। ओकर बर ओके साफ करे बर कपड़ा देहु माफ़ी मांग हु। अब नहिये मान ही तो दूसरा तरीका ले बोल हु जेकर ले हो हर अउ। मै दोनों तकलीफ में आ जाब एकर बर मै तो ओकर ले माफ़ी ही मांग हु।